Allora oggi 'a festa mia preferita è o' cumpleann dò mij. Perchè c' riuniamo tutt quant 'e cumpagn 'a famiglia eccetera, ma non propriamente pecchè è 'o compleann dò mij, ma pecchè so momenti dove stiamo tutti quanti insieme, comunque non ci sono scimità, non ci sono appiccichi. Mo vuò pecchè p' 'e forzatura, vuò p' 'e scimità, o pè cocc, però siamo tutti quanti belli compattati. Stamm tutt quant 'a stessa tavola e magnamm, c'addivertimm magari pur. <hesitation> So momenti dove ij nun teng, ij so so so so molto felice del fatto che comunque se arrivo <hesitation> ceh con- condivido la vita cu person cà s' mettn 'a squadra diciamo, ceh nel senso pur mò c' stamm facenn gruoss. La maggior parte de cumpagn mij vivn chi a l'Etna, chi a Bologna, chi a Milano di qua e di là. Comunque al compleanno del mio cercamm e c' sta semp tutt quant. Quindi riunire il gruppo storico è semp 'na cos ca m' piac assaj ma proprj assaj. 'A stessa cos 'a famiglia, comunque bene o male stamm iniziann 'a avè n'età arò ognun 'e nuje tiene 'a propria stada, 'a propria vita, 'a propria moglie, 'a propria <hesitation> cumpagna, i propri figli, il proprio lavoro e comunque cercamm semp 'e sta tutt quant cumpattat. Però aggia dicere 'a verità, se uno m' chierev cinc sei anni fa quando era vivo ancora mia nonna Era Natal, pecchè Natale era un giorno cà come si vedeva nei film no? Chelli tavulat quaranta, cinquanta 'e nuje, pecchè eravamo tutti quanti compattati, tutt quant c'era chi il nucleo storico dà famiglia. E chill è nu sogn mij avè 'na cosa del genere quann ij m' facc viecchj. So chelli fest cà tu ti piacciono, ma non p' 'a festa in se per se p' 'e regali e cos, ma pecchè si sta tutti quanti insieme aropp c' amma passat n'ann. Probabilmente pur 'a nun c' verè, però chillu juorn là, chillu vintiquatt e chillu vinticinc amma sta tutt quant assieme. Come Capurann amma sta tutt quant assiem. <hesitation> Oggi 'a venticinc ann t' dic 'o compleann mij pecchè s' ven 'a creà 'a situazion cà c' stev 'o juorn 'e Natale cinc sei anni fa. E prima succerev 'o cumpleann e 'a Natal, mò succer sul 'o compleann. Quindi per forza di cose <hesitation> aggia dicere ca 'o cumpleann mij ad oggi, poj <hesitation> ci stanno pure altri giorni belli eh, p' ammor del cielo comm può essere ch' n' sacc <hesitation> Capodanno, pecchè a Capodanno poj ij vag a magnà cu tutt 'e cumpagn mij, aropp c' ne jamm 'a ballà, 'a mangia e 'a fa. Però 'o compleann mij è ancora più speciale pecchè c' sta 'a <hesitation> pecchè c'sta pur 'a famiglia. E s' ven 'a creà chillu macro gruppo ca c'stev, che mò s'è tenut 'a sfaldà. Nun c' sta chiù. Stann sul ngopp 'O Whatsapp arò fann 'e sciem dint' 'o grupp <hesitation> sì p' me è accussì.